Fivolaña maro koa izañy no resafintsika zao angilisy, frantsay, malagasy, aleman, sinoa, españoly, arabo, rosy- rosiany, portigey, latina, italiana, amerikanina,… <hesitation> ino koa izañy? Izay raha tsy hay teña sasy.